जा संसारमे रङ एक आकर्षक और विविधता देनबालो चिज हए । प्रत्येक रङको कुछ न कुछ विचार और अर्थ होतहए । खास करके रङ लाल, हरो, नीलो, पेरो, सेतो, कारो, गुलाबी, सुरमाहोँ, कलेजी, सन्तरा, खैरो, चाँदी रङ, सोनो रङ, हल्का नीलो, गाढो नीलो, आकाशी रङ, मणि रङ, इन्द्रधनुष रङ आदि हएँ । जे सब रङके विविध सांस्कृतिक, सामाजिक और प्राकृतिक अवस्थासँग जोडके व्याख्या विश्लेषण करत हएँ । रङकी विशिष्टता और विविधता हमर जीवनके रङ्गीन और जीवन्त बनात हए ।